daman na kon tuko gorfo ka inten mershe ka din ko ga banin moɗi anan biya anshe na ko bok i nako ma i ka ura ga ma i na ko wan zam naka bakkan do ka ure ga bakkan do naka bak fawa ka ure ga bak fawa na ur ko ga bak fawa sana anfawa koh na urnuga manni a'arafa sana'at komi ya ehh sana an no wanzanci sana an no an sana oh bu sana on no leburanci ina barema kori biya no ina ruta uska ruta dogo go na amdin i to me si him ɗa tamko masauki na tam ko masau ki be e da yei na duka sun ce ko sun ce ko sunce kar ko badit ko biya mi sannan ku zai shen lisa zafe har ku dei su zafe sanan gomi har yoto har ma yyoto na wane ka zobna bunga wane ka zobna bunga be e sanat ko sai ka det ko goyo ga bani ba i har somi toni asir kon ga mani koyil banoti asir gaba zi na bon ka lau lau fa sota aka ki yoton mi har ko matan ni mer shi ishe to zob kom i ɗena har zefe nom din har zefe har ka sunu kunu to ka det ku sabo biya.